Yoo maalema yanghma miine nkottuni: siiliimala ghoone, dii siiliima, dii juur, dii suunguto (nroog nruu bindi siilimas), juur (suunguto). Maa siilima ghuna fuu ruunduma nfééni ndééri mu lééni ka ruundutuni boobiyone nruundu wiima ruuni, ka ruundutuni nfééck, boobiyone nfééckma. Siilima ghune nfuu kaye dii boobiyone nfééckma. Maa juur ghune nfééni nii mu ruundu ghi ghune foo dii ibanti dé. ghune mu ringi kandati ghi. Maa- maa ngoo féérine ibantima, maa ringi ka kandati juuru. Siiliima, ghune ngoo buumé. Ghune ngoo féé dii boobiyone nféécke nsuung. Ibanti, nangh na mu tiignéétine ghi dan. Mu ruundu ghi dii boobiyone nfééck woo, nangh dan nféé sanfane sanfane. Maa yick ndiithii idiighi ni siilii, mbéélé dong nféé dan siiliima danane.